Jajie nomu-mu alia, aja-ji, mer yaa nah-ayin, ayin, ama aleyi ana mer <hesitation> udor, eze-zi za, oro, ala-ga ajiji adi nayi, no-oru, ozo-oru mer, ku ba che, ripa, alie, mbua, ba, azi eyie osor-sor mer, ku, na-sta-sta, nia-zee-eeh ku, etie-stor, ne-zi-igboru wey, ku tie stor, yedey no-okpoyi, youu, tie yaa, aka zoru na-gba, na-gba, yegre-epa inyi-isom ende-abi wor, eeh, oru, ozo-ru ama, neyi ama isi, amah mer ya nah, ki-bi kuni, ni-do-dor ki mezi ni-yo oru, kia-azea kuru fu-churi, yui tie ya, aka- ka yeba kali zezee aka-amah ayie-yaa, yaza, oh ma, awu-chui adi ze-zee, abo mi, zia zee, gbo, abo mi, jie-yegu, oh mah ba amu-yah, ku ba haa gor, bo ma-ba haya, haa-ze, ofu-chui amer, ali bu mer <hesitation> Ah ka amai-zee, memer, ni-ebi, eno, sta-sta mer, azi-za, ala dor, nia-zee mer, ayor ku-isi-ikplede ibi akor, ayah, odor-dor ali, abi-isi, aki nia-zor, abi-si aku, ye-ende-orr, odor-dor abi-isi akor, neclu, ah, yie onor-na ayor ke-ezezee, ina, nebi odor-dor. Oru-ozoru, amer, alah, na mer, ya-ri, oh tsa tsa, abi, beba, odor-dor isi, e-ehu orr, na-ma aha, namer, ayie, aka, ana-ayieya, yazee, orr aba, fuchu, aka ana ayieya isi oh. aya-kure bi iyri-bi, aka-ana ayieya aba-ba, achie eba, kali-zezee aguya, kaa ana, yiea zee ya, odor-dor kali, ah aba atie-jie, ade mer, wa anu ni ko-tia-azee, tie-jie de-wa, nu-ni ko, osi yazee, tie-jie de waya wa nu, ni ko-orra-rey ya, oh ma fu-chui ador, izi-zi-za, memer, yazee, oh nu-na, ayor akaa, aka, ayie, ya kpa, ni way amen, eno-izi za. ni-bi, aka, na noru oh na, alah-nanor mer, yazor, ina, sta-sta, yegre-yin, greyi tsa-tsa odor-dor e-si nibo. woo-na yefia, woo-na-ni orio-ri abi si, ala-ba yanini oh, ye-ni ki bua, fu chhi no, abaa, amer ala, che-tsa, tsa wa-mer, aba fu-chui, aya, yuazee, onu, nan ana, ah-si-na, mer, ayor, akia, igble-chu kpa, ina sta-sta, ayor ki-iyi-bow sta-ina, sta-sta, nah ayie, onorna, ya zee onor-na noro-ri amer sta-sta, wa, odor-dor isi ni-yibo.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 Ada, Ekpari neyi, ahaa, aha namer, kala asa leyi ah yio-yie mer, aleyi aha yio yee na mer, aleyi aha- yio- yie mer, eche-di yaza. Oh no-na, ali-si na mer aba yor keyi imimor aka, ajua-ji nomu-mu, waa, heba, kah-haa, yazee ekpari, kpa ey bua ba buku iziza kaha, ha yazee, ekpari kpa aro bu ku-izi-za, ah, haa yaa zee ekpari kpa waa, abu, ade ne-duu isi-za oh-yio-yie ama, kali-asa ni-awu maley adu-tie, eeh, imimeyi adu tie kor-gbate mor, ya- fua- awa, kemey ne-ka demi igboru, keni ne-ka no-won-isa-jie yui-tie, amieyi yaze, onnu- ama alina mer ada akeni ajua, ji nomu, yaa nua yazee che oh nena, awa mer, akeni ajua-jie nomu yaa, nua, yazee che, nena, azi, ine-zi mer akeni ajua jie, nomu, nua-yazee che, oh, nena ayo-ori waa mer, yaa nua, yazee che, neni ju-oru ade-mer, yui-tie yaa, ku-ka fuu chuide-jijji, ne-baya ku-ka, fuu-chui, dua, eba yaa, ku-ka, fuu chui de-izi, alah, ayi-sa-ah ku-ka fuu chui de-iza iah ba fuu, no-oru ode-opu-epa mer yaa, ku-ka fuu chui de-za abi inggo abua, awa meyaa, chui, na-ayiey ono-na-ama ali-namer, oru-ogbo-ba-nom, ayie ono, na, ana-ali-na mer ayor, akor-na odor dor, kpa ayor, ako, na- ni- bi osta- sta, ayor ke, ikplede, iyie, ala bi-sor, neka, ayor, bi,-ibie-sa, ibi ayaa, abu, anah-irr-pa, ahie, yaza, ono-nah ali na mer, ayor, aki yefia iyie-bi, ye-gre gre yin-waa, ada alah ma, stor na, amena, namer, ada ma jua-jie nomu, nah mer, ma na- ayieyi-kie, na-ma ache. zee mena, ma na ayie-che na ma- azimezi mer na.

Chui ya-zee amer alah ma anah mer, nka mia-zee yanom, iyin-ya nka. Fuu-chui ado kaba haa ni-ni, izi ofu-chui, ma, amah, nebi bu, bi ta kumu yah waa, ni-izi oh, afuchi nia zee ama awo-oro-akuma yaa, ne-zi ofu- chui, yaza, amah, nota no-si-ta no meh, ayor ko-nu kpo stor niko kpa, tie stor, ni-ko-ya no-musi-musi-sta no ma-yor aki- ikpledeonu meh ali isi ko-ba ruw-adowu yaa tamen, alami ama. zee yaa, ahh alami, aplawa, ni-ko-ogboyi mer igboro, awe-tie, alu-ador, ne-jie amem ogboyi mer, ache-aju-nam, no-okposi alu ah, ador ne-ejie anime ogboyi memer, nah adim no be no-okposi alu-ador ni-ejie, anim ogboyi, oru, amah mi awa nor-mer, nua aba-ayor, ahimir mer mbi-bu, no-odor-dor abi ju-ichui, abi chui, ni-ichua-adim, ne-ende-ochui, nu-chu, na ma astor nami atastor nah eng-nena-mer, youtie yaza, omo-na alah ma anah mer, nam kalor akpleyi-haa, namer, ebah oh-kalam, ichui kali-maro ebah, oh kalam, ina no-odor dor, ebeh kalam, ina oh-odede, ebah kalam, ma anu-ya, aha alu, ahey tu-ade waa-ba ha-agim waa, nta, ibun aba yor yaze, okposi chui, nia-zee, alah ma-na-mer, memen no-odor-dor abi-si mememr odor-dor abi-si aki-miwinem-mer, mememr na-odor dor abi-si akim mer, memer odor-dor, abi si aki ne-echu imimem, odor-dor abi si aki bua, nede-woma amah, yeji alah-lona mer ada, all lah, ma-ha na-mer, wodar na-ma, atu aju no-owi na-ma ha, ni kor dekalam, iyi-yi sta-sta ali ru-ni iri bem Konu buun. ba na sta-sta. ree-pa jijim ebi. ne-jie alalena. oh na ma adije. ajuno mena. ada. chwi niah. zee. ononah. alah ma nah mer. okposi abi si alum. chui. niae zee. alah ma. nah. odo-dor abi-si-him. chwi yazee. alah ma nah. ada. ni-ni. sta-sta oru alah mi. zeya-zee. ku tie fuu-chwi dim yaa. ni-ni yii. sta-sta. oru alah mi izi. nor ostomejie ku-si kpebi him. iyi-yie sta-sta kala-ma tie-jie ada. aya. kor odo-dor. kumu na. no-sta-sta. luim. odo-dor ku ba niah sta-sta. luin. yefia. kunu baniah. nor osta-sta him. oru. ba niah sta-sta luim. k-odo-dor kunu si. kalemi ne-echume. kumi si ne-echu miwinemim. kunu si ne-echu. ukrom. sta-sta. waa. na ma diji ajumor. ichw. niah zee. alah. ma aha. hamier ada. ma hani koryor kie yefia. kunu si luin nah. ada ma-ha ni-koyor. kibi kumu nim sta-sta-yiena. alah. stor. aha. ada na mer. chwi. yazee alah. ma. anah mer. ayor ku-oma fuu chwi achi. izi alah ma stor kalon. ni-jajo-oh na mega. ayor aki. ibi nim sta-sta om ayor aki yefia isom. ahim ayor, alah ma. stor ostornejie. okposom ayor. ahim oh mi cri-eje awana. yazime oh ma fuu-chwi ya. ayor him cri-ejie awa. niggo ama. yazee mem oh ma fuu chwi ya. ahim cri-ejie awa. no-ojo-jo ana. ya zenem oh ma fuu-chwi. aya. awi ija-jie ya-zee mem. oh ma fuu-chwi ya. ichu-na ya-zee ononah. ana